Kuñareta jembibonde öimevi jeta oyoavɨ, jaeko mbaepeguarava, öime bata puku, bata rapua, oime oyopɨ va, jare öimevi iguirujuiñova, omondereta öime yave araku, iroɨ, jukuraï öime jeta